टोस्टर चो मुख्य हेतु म्हुटल्यार टोस्ट तयार करपाक रेडियंट हीट वापरून काडिल्ले ब्रेडस। बॅग्लेस जे अस्तात <hesitation> तेह बगिन चे बगिन गरम करून कूर्कुरित तेह तयार करपाक तेचो वापर जाता। असा करून टेक्या दोनय वाटें एक्सारक्या कूर्कुरित जाळा आस्ता।